أنا أفضل أن يكون عندي القدرة على الكلام مع الحيوانات، والسبب إنني أعتقد أنه راح يكون تجربة فريدة وممتعة، حابة أتعرف على كيف تفكر الحيوانات وما يحتاجونه، وكيف يشعرون؟ التواصل مع الحيوانات ممكن يساعدني، أفهم سلوكياتهم وأساعدهم، إذا كانوا محتاجين كمان أفضل أكون صديق لهم وأستمتع بأوقات جميلة معهم.